Sennai mito apapuleiki biasa duka jumai anu jumai boko, eh <hesitation> kata katanna na pusadding i na eke yamtu na penting biasa puraki jaman jaman melo puraiki <hesitation> buda duita, moreiki mallei te, mureiki na garagga tei, yamta na penting to kuliah. Den dukaka na pa kulliakki tomatoanta supaya tan ana susi anna tan susi anuna katuonna tae apa <hesitation>